La patata pös pös fela cözi ën diverse maniere, pös fela büìa për pöi dopu fe ël puré o mangela parei opüra al furn cun ën po dë ruzmarin ënsema ch'a i da güst o se no fritte cun l'öli